Rasun ránj sun ránj sun ngwii yana chruhua ruhua be' 'hiaj nej nihia min ko'o ko'o chruhua ránj sun nej min ko'o ko'o nakaj, ko'o chruhua kara', ko'o chruhua konun, ko'o hio'ój, ko'o ko'o kwenta cha'hui' hia'aj, kuchara 'ngo si min tenedor, 'ngo si tatuj chruj, 'ngo si utin' rune, bé ta min ránj sun yana chruhua 'ngo be', 'hiaj nej nihia 'ngo ko'o a'bi 'hia'aj, ránj sun nej kwenta cha'hui nej 'ngo 'hiaj nej, ni'hiaj 'ngo ko'o chruhua konun ni'ñan kwenta ka'nïnj nej 'ngo 'ngo kantu, ni'ñan kwenta kanïnj nej 'ngo rune, ni'ñan kwenta ka'nïnj nej 'ngo rosi, 'ngo kuchara ránj sun' kwenta cho' man, kwenta kiran' sunj kwenta tikí to'o man, ránj sun nej 'ngo kuchara 'ngo kuchara chrun ránj sun nej taran' nej rasun ta 'ngo ko'o hio'ó, ránj sun nej kwenta nitaj si a'man man, ta si 'ngo ko'o 'ngo ko'o nakaj hiaj a'nín nej 'ngo rasun ñaan chruhuaj ni aman', ñunj sani 'ngo ko'o hio'ój ni a'nín nej nihia chruhuaj, ni nitaj si aman bé si ta ni taaj ngwii ni ránj sun nin' chruhua ninj, ko'o hio'ó nej ko'o hiakwej nej ko'o ta, ni nej ko'o ko'o ko'o a'bi nej hia'aj, min 'ngo ko'o hiej taj nej ni 'ngo hiej a'bi hia'aj ta min ránj sun nej. 'Ngo hiej a'hui' hia'aj ni ni ri' nej ñan ri'ñanj nej taaj nej ni ahui' chuhua ko'o, ni chan' chaj taj si bé ta huin rasun ránj suj nej min 'ngo koo a'bi hia'aj ni 'ngo hej a'bi hia'aj, ni a'bbi nej chruhuaj nej koo ta ni bé ta min koo ránj sun nej kwenta ránj sun chruhua kosina, ránj sun nej 'ngo tasa, ránj sun nej 'ngo aru' nej, ránj sun nej kuchara nej, tenedor nej, kuchara chun nej, kuchara kaga' nej, 'ngo taran' ta min ránj sun nej, chuhua 'ngo be' 'hiaj nej nihia, ro'min 'ngo to 'ngo to, ni 'ngo ruda', si ruhuaj ni akuan' ni nitaj si ránj sun nej ngwii ngwii man hiaj ruda', sani asij toj chej ruku ni ránj sun nej ruda', kwenta baj nej nihiaj a'na' nej takinj nej, ni to kwenta uruj nuhua nej si-to nej uta nej ñanj riñanj, baj nej cha namin gara' 'ngo cha, uta' nej riñan si-chio nej chio ni'ñan kwenta nitin cha ni'ñan kwenta na'man cha, riñan ña'an asij toj che ruku ni nitaj kaga' parrilla taj sij bé ninanj hiej une nej, ba'nin une' nej uta nej si-chio nej bé taran' rasun tan min ránj sun nej kwenta chabe' baj cha be' 'hiaj nej nihia.